ହୀରାନ, ପୁର୍ବରୂ, ପାରସ୍ଯନ, ମେରେ ଜନାସ ହୋନା। ଏକ ସମ୍ରୁଦ୍ଧ ତତା ପ୍ରାଚ୍ଯନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ। ଏକ ଦେଶା ଜା, କଳା, ସାହିତେ, ସ୍ଥାପତ୍ଯ, ସଂଗୀତ, ଏବଂଗ ଇତିଯାସେର ଅନେକ ବଦାନ ଦୈତ ହୈ।